Galdáha hor nahá gashcadxi tuhbi bwín, buen hor nin rashcadxi tuhbi ndxhíu ríh lóho guihdxi pues depende de shícah rúhunbah láha tuhbi bwín ríh lóho guihdxi. rin rúhunbah náha chin riahastihbah tuhbi ndxhíu rushála lóhobah lác rabahanbah, rua´c bah shorñi, nuhurahba nahparabah tuh reloyihn nin shcáha yáhan náhrabah. ruhurabah ya cáha tuh reloyihn yáhan náhrabah, ya guhbi´dxidzi rua´c rahbah ta´ birehelac, del náy guiréhen rúhunrahbah calcular ca´chxi dzéhen, ya guhbi´dxi náha. shorah rabah, chin ruá bah shorñih, rahbah lác no pues dziobah gáhan stuh carríh, del dxiohbah gáhabah stuh carríh cun riúhubah láhan shaba´dxichi bah, dxigah ñíshi. riú shca´dzibah stúhu carríh, per del náhala hor chestíhibah rahba buá chostíhinuh riáhastih bah lóho lúhun, rdzáchxiuh shaba´dxichi bah, ya horchxí shcáha shtahba bah. ñáhabah ragobahbah shumbreyih bah dxé, del ca´ dzabi cha´yihn, ragohoba bahn rdzábihn yíhcabha, ya riadzuhun chxí bah dxé, riadzuhun chxí bah, rdzagác lahba,. chxí chxí riahbah tuhbi ndxíshi galóh, tuhbi gi´, del núhu gáhan bah, gshúhun bah, ya de richxí shdxíbih náahabah del núhu núhun ñizah, ñizíhin nin dzié láhan. llave, rdzobalóho shdxíbih lóhobah tin cadzú dshiáñihibah gabahan dzácabah dxé, ya de richxí pues dzel núhudza bwín shdxíbih ruáñih, per núhudza bwín lóho. guihdxi ay shdxíbih ruábah, coma puis dzichxí biahc rabah ya pues dzechxíbih rua bah dxé, shgunáhc ndxhíu ríh lóho guihdxi mas rdzíyi riastíhi que ndxhíu Porque gunahanra chxí bah chin riahastih rahbah lác rahbah riah raba mulíhin néh lóho guihdxi natéheruh riá bwín mulíhin, ay riáha bwín mulín gudxáha. entonces ndxhíu ríh pues chin riahba láhan yúhu déh pues ah shgunáhcbah mialmacita shgunáhcbah, gútahla, dxigah chula guéhtala cayáhcala gaúbah, ya rác bah. shchápahan láhan dzéldah, dzéldah taúhun, sbí biyíhnluh shí ni´cah núhu, ya gunáhanchxi mialmacita náhanin del guadzibah núhun nzia´ba, del badzohobah bah núhun. cafeyihn, o núhun chuculachxín gunanchxí baha shí buihinbah per rdzobahbah tuhbi taza cosa sltáhayihn guéhe shín salvaja ndxhíu riadzúhun chxí riadzobah láhanchxi. ya horchxí rahba bah pues deyihn buihinahn del shcadzil gaúhul cháha guéhtin, cháha guéhtin déhe guéduh cayéhetan lóho dzíyih ya horchxí shdihibah núhun dzidxin,. ráhca tuhbi tacun o shísh dxigah ñíshi, dxigah mbehe náhbah, ya del baguéhela nanchxí tantituhun pues néhe tuhbi dxobah dhxín, ráhca rdzobahrahbah dxigah ñíshi. raúrahba ruidhxídxirahbah ya hor rialóho nichxí pues ndxhíu, ndxhíu ríh lóho guihdxi pues más tdzín lóho dahán rúhunrabah dxé, cuhun riábah astáh cáha shpúrrinbah. astáh cáha shmánabah radxíyihbah pareju ya rdzobaloho shca´duhubah pareju cun tarra dxé riú tarra riú pareju shne´dza shyíbih dúhun núhudza bwín rúhuan rdzibahbah. shpurrabah per núhubah ay rdzíbahbah shpurrabah quien sabe shináha duhuyin dzi shgobah ñuhurahbah ay rdzá ñáahbah, chulah dzá ñáah bwín nichxí rdziáhan bwín. rdzá láha bwín lóho guihdxi. Ya cúhun rahba lóho shgunáhc bah bua´c, ahn búihin gáhan gu´cah pareju, burraruh and cháha lóho dahán ya nanluh shór dxiluh dxienehl guéhta, yóc ráhbi naninchxí. dxé, shá guhunchxibah ya cuhun réhe ndxhíu riá, depende de shí dzíhin dzeginbah del madxiduh déhe dzeta´chxibah sháha guéla chiopa chohnna, bulto déh, gucahala. di´dzi buraa chéheba cheta´chxibah déh sháhan guéla, del guiñaá chega táhabah dxé ca dxialdah chxí tihpi, chxiopa chohnna tihpi shcadúhubah tin láhan cheneheba. guchá chxípabah guináa, tin hor rdzobalóho gutáhaban ah per del náyih cuíhi guináa, ya guedudzi, biñíhi dzacah dza chéhebah cheta chxí bah biñíhi, del gueduh. gudzobaloho cayáhbah ñiz chxiaa pues shca´bah, shca´bah shúrrinbah dzianro shín dhxób biñíh, ay shíxadzidxi dxhóbah riáhbah ria néhe bah lóho dahan, shbachxíbah. biñíhi tuhbi gáhan, ya náhanbah ca´ cuachxíbah biñíhi, ruhunah tuhbi guidxiúhun shbachxíbah tuhbi dhxóbah láhanchxí ya cúhun ñáha gacabah rutáhu bah láhanan,. dzichxí shba´chxíbah biñíhi, riachxibah dxé riagíhinbah tzín, ya rdzobalóho rúhunbah tzín ya del yáhga núabah pues richxí tzín ay riáh scunáhcbah andzi yáhga. dzituh ríhi yáhga, y riáh scunáhcbah rianéhe shguéhtabah, dzituh ríhi yáhga, cagalóho dahán muntah riahbah, mas riesguru chéhen ay mialmacita nanchxí. ya del dzichxí náhan ya náhan naninchxí dzucáha chiopa cháha guéhtin tin dzichxíanbah lóho nédziu, ya chin radzinbah pues rdzobaloho shchxíugabah yáhga cun shmachetabah. déh déh chxí yáhga rdzobalóho shchxíugabah bua´c Rdzobaloho rúhunbah rtzíbah dxé, listru gadzi, porque muntarachxí, siempre núhu garalóho, gui´xa nadushín, dzigah núhu gudzií, núhu bwel’darah. garalo tih bah nichxín déhe gah nuahba shmachetabah tin del chxíu garecáh tuhbi dxí chxínbahn yáhanma, ya pues dzichxí riahbah lóho dáhan, dxé,. per del gúhun shcuentaluh tuhbi bwínan ni cabachxí biñíhi cercagah pues galda hor rahca shcáha tuhbi, chiopa, shtantéhe shgunáhc bah dxé, horchxí. shtáhante mialmacita shgunáhc bah, nuáha cháha guéhtin rahbi ríh gudáha, ríh gudáha, gudahabihga tin cheluh tuhbi tacu, ya horchxí cun riabih gahbah dxé. coma del tzín cayuhunluh rdzobaloho shchxianluh, shchxíahan bwín, ya ráhbah un an dzéhelda, gulédzinah tuhbi dxi carríhyin rdzóhobahn ríh, gagaldíhun ga´cahan shpuihin. ya horchxí pues cuhun ria bigah bah hor rdzobalóho racáha shpwíi bah dxé, riahbigahbah ya shbuehe shgunáhc bah cháha guéhtin, núhu gunáhc rianéhe. dzitáh buidxi gúyih dxhía, rianéhe rahba tuhbi guxáadxyuu, tuhbi dxobah dhxín, tuhbi dzitáh buidxin, tuhbi quesu, núhu dxiéhnda quesu, tuhbi quesu, tuhbi yáhxu. per dxigah ñíshi shdáhabin lóho guéhta bia´dah bua´c, rdzobahbah raúbah ya horchxí rahbah lóho shcunáhbah anuh dzó dzá, ah gáhan cayacha, ya hor ríalóhon pues. shgunáh bah rdzobalóho ruhunba guéhtin rdúhubin ba´yih guéhta ya rabiah garibah rua yídzibah ya ndxhíu riadza´ rúhun tzín stúh carrí galdáh hor rshgubua´bah, rdzobalóho. shchxiahan shúrahba, coma ca´cahdxi dshá yáhga baca du´hubah mah, hor ruhunbah poner, shchxhíhahan shúrrabha rácbah názín, gul toho. gabíhinuh tin ay gáhan. gibishí shíhin salvaja ye´ncurih Ya horchxí cuhun rabíbah dxé, cuhun rabíhibah ya dzichxí dxé, del déh guanéhebah pues cun rdzihaban déh, del baráh déh pues ayruh shí gabia garínehbah. per ruhungagabah aprovechar del biñíhi cabachxíbah shchxíugabah paldah guéhlin ay dza dziáhandxin, porque pues nahruh gahca náhan láhac bay del dxídshin bah, cun. shtíahbah chiopa tercín, shca´ didzí burra, riahganéhe bah ruá yídzibah lác gahcan nin raú mialmacita burrín dziúhun momento láhac, ya pues dzichxi ruhunbah dxé,. chin rialóho rúhunbah tzínbah dxé tantu o dzéhe buíhi guéhla o garatih, cun riabah ruá yídzi bah, chin rad´zinbah shtéhetabah pareju didzí burra, rusha´chxíbahma. shbuebah tarra, rdzú tuhbi cubeta róho ñizah lóc mah coma gudidxí dxí gudzumah dzídzi, gahn blacachxí shbi´dzimah shdxá gahmah ñizah, ya puis dzichxí dxé, shcasúhuc. bah burra dxáa yáhguin rahba bua´c dzush chxísh chxiózaaluh, buihinluh favor nádxi, bionuh lóho dahán, guca´h dxá yáhga cah badzi la´dzi, tin guidxí gadzinlahga. stuhbi, ya horchxí radzínbah ruá yídzi bah dxé, dze´ buihi guéhla láhan guiyáhla ca´ bwe´u, horchxí, rahba lóho shcunáhc bah, náh dzín este, shí buihinluh. guidahunuh dxé, porque shis stuhbiru ahga pur gaú dxídxi bwín, ca´ stóhoñih, ya horchxí ra´ naninchxí no pues déh biguíhnann- nin réhe bwín lóh guihdxi ríh náha. cafeyíhn, cafeyíhn cun núhun canelin nadzí dxídxi café shcharahba dxigah shí ñizah lu´lah chxí réhen rahba an déhe bua´c ahn gua´caha pan yídzi nanchxía ríh, yóho. rac bah ya horchxí rdzóbah rahba rushirihn, raú shchxíra bah, dxé porque dzichxí shñí bwín raú shchxí rahbah Rdzobarabah tudzi raú shchíra bah, dxigah ñíshi garatih rui dhxídxirabah, shá gudzúhun lóho dahán buen gahca gudzúhun rahbah, squí squí gu´cah nadxí. ah yóho dzush chxíshlu pa´ rahbah, guidia´c han ojalá gahca, ojalá gahcan náh yídza, gahca dza´cah dhxóbahnuh, yóho rahbah ojalá gahcan dza´cah dhxóbahnuh. ya pues dzichxí ria lóhon dxé, ria lóho raú shchxí rahbah, réhe shtabahbah ñáabah, rdzabih bah sumbreyih bah astáh gudobah gahcabahn ya cuhun rahba dxé, bua´c. rihi dzín ah gan gu´ca porque gúhun dzitahn lóho tzín nadxí, an dxiú lahga gashcadzi, ya horchxí ra´ shgunáhc bah úes cun biúhu gutash gadzi shá guhunchxín. ya guáhl tzín nádxí dzush chxíshlu gunáhc rahba no dzush chxísh dzalu yíc pur nádxi batidxínuhun tudzí, ya gunanchxí naninchxí ruatiaha platu rgohobah. platu lóho mueh´dsha dxé.